Iggaa mi laato modibbo sayis mo un anndi e mi laato gimowo ko fijowo. Ngam modibbo sayis amfiray yimbe e duniyaaru e jannde mun, gimowo bo wala ko maganto duniyaaru.